Aron bue sekena yidg ra yed, ra ra mane ra tielgd, ra ofrka', tanteyelni rnieraba wan- wanriagrench rarkirio' <hesitation> tontatield gwan suertnaꞌ tguildꞌ gueraka, ra guidnira wbangui latiba dini baderia lo seknara presame ni- nierama nierama liellro lo lozeknarani sakra kanara badraka mbagaka madie madir ksakzkna kitna madie, <hesitation> stora mane sekna <hesitation> <noise> seknara dan chigugache seknar loxtimepra ran yina <hesitation> gan nald, chi paryodam chirakanald chi naꞌ axttiempradam, na buen garnier mchabnadam buisalliyi buikotza chidambrnia pero ni bay nindelanch deani ekix tiemp dam nina este chilama chirakna cherios cheꞌ cheriorama anramarioꞌ fuekseke kodad bay cheriora ma, rakwa chi chechterik nalda roto dii dam.